Ēnukuréén inja ligéén ligéén épalool énukuréén waaf, sén nak siligéén sipaso bujing; néni énukuréén ébaaj gulé, béŋa gulé gagu miin éligéniil bujing pour éligénil gajahoor, éjoow gafoop. Nang sinukuréén saan umimé sén nak siyiit; nang upu, néni ubaaj gulé, gulé gagu nang gubagul bo néwato écé, béŋaril bu galigénil buyiit; écimé nilobul énukuréén inja iligéén ligéén épayo énukuréén waaf.